थोडी मोजकी फळा खाना जी खायलां उपरांत तोंना वास सोडता मोनचें कानो हो तोर आमी खाता। जाल्यार तो खूप बर्शीं घाणी सोडता। जितून आपलो वास घाणी मरता जो कोणाक आवडणा।